Cantas cosas mi passan in sa mente, cando ripasso su tempus passadu, su cales no l'apo ismentigadu, ca iscritta est totu in sa memoria. Viviat sa zente cun paga baldoria salvu in calchi rara occasione, misera vida chi 'onzi pessone a cussu vivere s'adattiat. Troppu tribagliu e pagu sind'aiat de alimentu a seberu, che como, familias mannas intro una domo, totu su pius cun carchi apposentu. Fit calchi festa su divertimentu o foranas o Santu Bustianu, ca atteras occasiones intro 'e manu <hesitation> <incomprensible> fit in carrasegare. Pagos bestires pro si <noise> in vellutinu fin 'estidos sos mannos ei sos minores, como chimbant'annos nos faghian sa 'este a mesaustu. Sas piseddinas leaimus gustu in campagna, a chircare sos nidos meda isculzos e male nutridos, pienos de tappulos e <hesitation> appizzaduras. Medas morian essende criaduras dae sa malaria o atteras iscujas, chie campaiat a cun tracoma, diarrea e frommizolu. Cun isporcizia in d'onzi cozzolu, in s'oru de 'idda fin sos muntonarzos, in sas carreras bi fin sos linnarzos ainos, boes, caddos e puddas. De roba de macchinas, nocche nd'aiat nudda solu carros e calchi carretto <hesitation> s'abba in sos pubblicos rubinettos, e a fagher bisonzos chena cesso. Sos minores non permesso pro cagare o pisciare in sa carrera, ca su ledamine in carchi manera de sas puddas ispariat. E si carchi una sinde lassiat, subitu passaiat carchi cane ca issos puru non fin sempre a pane, e cussu pastu no lis pariat beru. Gesù Maria ite disisperu a bi pensare como a fundu a fundu. Paret s'ammentu de s'atteru mundu aere affrontadu tanta carestia. Sa linna a pala sa zente attiat, sos pannos in su riu a isciuccare, su trigu a su molinu a maghinare, poi sa farina a faghere in sedattu. Poi a cando essere su pane fattu bi cheriat trabagliu atterettantu, e pregaian Deu e donzi Santu <hesitation> lis coghere in su furru. Zertas dies fit unu <hesitation> matimurru a boltas totu <hesitation> paris accudian e pius de una 'orta brigaian Timinde de lu perdere s'alimentu. Cessu, ite tempus, ite ammentu, sa lughe <hesitation> che fit in donzi logu, o fit lughe de candela o lughe de fogu, mancu radio in domo peruna. Si carchi a unu aiat sa fortuna de aere unu grammofono malandadu, carchi discu eniat iscurtadu a sa sarda de carchi cantadore. Si fit annada mala de laore, ancora sa miseria aumentaiat, e sa zente non los pagaiat sos depidos, de alimentu e carzulaju. <hesitation> ti campianare aian cun tirighinos, de malu pedazzu, o ponias su pè intro su lazzu, in carchi iscaffa o in carchi bicca. Ca si no fit calchi pessone ricca, sos pius tottu a pè andaian, e oras de caminu si faghian pro arrivare a logu de tribagliare. Laorzu, <hesitation> zappittonzu o a messare. Fit sempre dai s'iscuru a iscuru ei sa paga, chi fit paga puru, cun trabagliu pesante e pagu pasu. a tantu marasu b'aiat sempre pagu ite immelzare pro no aimus ite seberare Però fit sempre paga de miseria. No ischimus ite fin sas ferias andaiat nisciunu andaiat a su mare, però nos devimus rassegnare ca fit cussu de sa vida su tenore. In sas domos b'aiat malumore e fit annada mala de pastura, timinde de <hesitation> prestu a cumpridura de totu s'annu 'onzi provvista. E si carchi 'olta si bidiat sa vista de morrer de maladia su mannale, pariat chi unu temporale mesu isfasciadu aiat sa domo. Si no poniat de fagher nè pomo, ca fit annada mala de sicuru cussa puru fit <hesitation> disaura, ca fin alimentos importantes, chi moriat su oe a su carrulante pro tantos annos fit una su pane in cascia in sa cascia, e atteras cosas chi fini nezzessarias. Si fit narrer atteras cosas varias de comente su tempus fit tando, carchi 'olta intro 'e me mi domando proite como semus a lamentu. A amus s'alimentu macchinas e domos cun televisione Televisio e mobilia de valore, servizios e cumbenias de 'onzi iscera. Zente ispendende a manzanu e sera, frutta de 'onzi iscera e calidade, in totu sas domos ossevade, b'est su bar de pienu. Mancat solu de ponner su frenu a tantu isprecu, e tantu però che cheret s'abba de su riu a isciuccare tottu sos diffettos. Zente e cussienzia chend'at pagu, nettos ch'est violenzia, e sa disonestade, ca no c'at amore nè serenidade e gasi s'omine no est mai cuntentu. Ca <hesitation> deghet <hesitation> ca sinde tenet gai, gai nde cheret, e sinde tenet chentu, nde cheret atterettantu, ma in sos fossos de su campusantu nos passat totu, torrende nos passan tottu, torrende in piubere. Chimbanta annos faghet, poi, m’ammento sos anzianos chi 'enian a piatta. No comente oe chi in giru si bidet sempre pius paga zente. Puru de sos anzianos de chimbant’annos faghet mi enit de iscriere in fromma poetica Si tempus bonu promittit sa die, de anzianos una <hesitation> francada, a piatta si ch'andan a inie pro si faghere sa solita cuntrestada, a su frittu chirchende calchi cozzolu in calchi appozu, ch'est unu consolu. Andan in gruppu a su muraglione, daghi enit s'istiu a manzana chi los bien, paren unu mesu isfasciadu in sa retirada, chie tetteru, chie tortu, chie toppu <hesitation> si bind'at duos <hesitation> sinceros sun troppu. Però sun bellos, no zertu de frigura, ca sos annos chi l'an leadu a pettu, non lassan nè bellesa nè friscura, ma meritan de essere dignos de rispettu, godendesi carch'iscutta de recreu, in sa 'ezzesa chi lis at dadu Deus. Cuntrestan de su tempus passadu, chie de gherra, chie de trabagliu, chie brullat e chie est primmadu, chie allegru riet a carc'atteru a los giogare los chie legget lis dat sas notiscias friscas. Ma daghi alzat su sole a mesania <hesitation> ca su caldu cominzan a serare, partit unida tota sa cumpanzia a sa gianna 'e cheja, ca s’umbra a sos gradinos Andat su ca su marmaru infriscat su sedere. Sutta an friscu, e si movet carchi frina no ch’at in logu tanta occupan donz'ultima gradina, paren in posa pro <hesitation> fotografia sun affiancados de tale manera, chi s'iden pensu a passare <hesitation> Don Era. Osservan totta canta sa zente, chi passat passizende indaffarada, o calchi ajana prospera e attraente, o calchi signora bene tarchiada, de carchi cosa bisonzu chi narren, chi e donz'unu agattan <hesitation> ite narrere. Carchi unu no affilat mancu in carrera e a bortas brigat cun carchi cumpanzu ca no cuncordan de peruna manera, ca sun unu rassu e unu lanzu, unu l'attaccat pro sa romasura ei s'atteru li rimproverat sa <hesitation> rassura. Bi nd'at calch'atteru chi ha pagu rispettu, e minettat e amminettat cun su bacculu, o cun su punzu girat de palas e si 'essit derettu ma sempre a raunzu ma daghi li passat subitu su fele Che torrat a inie mele mele. Gasi <hesitation> trampan tota sa manzana, finamente chi arrivit s'ora 'e s'ustu, partin in trumba totta sa carovana daghi seran fiagu de arrustu. E d'onzi 'orta dai <hesitation> cussu situ si auguran, totu su bonu appittitu. Su die de sa pensione est su pius bellu daghi passat sa macchina de su inari, pro arrivire a primmu a s'isportellu tuccan a isfida, pari pari, e los bies andende cuddos mannos, su die paren piseddos de vint'annos. cussu aizzu de su inari meritadu, si lu an, namus sa veridade, sun issos sos chi meda an tribagliadu contribuende a sa soziedade affrontende fadigas, miserias e gherras, ei sos pius tribagliadu an sa terra. Meritan cunsideru e attenzione, rispettu, benevolenzia e amore <hesitation> dae tota canta sa comunidade e de viver serenos nd'an rajone e in recumpensa de s'insoro suore, godant felizze sa terza edade. Chimbant’annos faghet mi piaghet poi meda su Nadale. E de su Nadale, su presepiu. In una zeminea <hesitation> chena usada b'ant fattu unu presepiu, in domo mia, b'est sa grutta cun Zuseppe e Maria e tra issos una criadura corcada, pius in fundu, unu ‘oe b'at e unu <hesitation> burriccu li faghet cumpanzia, poi fora est pienu 'e pedra 'e lana ue zente 'e domo sistemadu b'an. Pastores cun roba <hesitation> recuende, massajos, ortulanos, 'inzatteris, artigianos, in domo tribagliende, carchi craba in su monte in su lagu sas ocas sun nadende, e poi isteddadu in s'annunziu messaggeri, tres res bi sun fattos a pare, cun sos donos in manu a regalare. Ca est nadu igue su Bambinu Santu e in cussa oasi de istatuas, abitadu regnat serenidade e incantu, paret su mundu e sa paghe torradu, totu est amore, totu est ispantu tra issos est bennidu <hesitation> su re umanadu pro avvertire Su populu intreu istade allegros, so su fizu 'e Deus. Su mundu est unu presepiu vivente e si s'annunzian, accoglit cun amore <hesitation> su odiu zessat e sos delinquentes no semenan in terra su terrore, sas armas chi usan su prepotente si cunvertin in rosas e fiores, e tra nemigos s'istringhent sa manu, pro costruire unu mundu pius sanu. De su presepiu sa bella figura sublime insignat de custa santa festa, in terra insinzat a d'onzi criadura sa <hesitation> via giusta <hesitation> de una vida onesta, a custu mundu bruttura, pienu 'e gherras a manca e a dresta, o presepiu umile nara tue, torret sa paghe santa in totue. Ma dai custu traguardu benignu <hesitation> 'onzunu unu mattone che grattacielu in altu s'alzet propriu comente sempre disizamus.